دايما حاطه قدامي حقيقه ان في فعلا أن فعلا في اشباح في وان احنا لازم يعني نخاف منها اه لاكن في ناس مش مقتنعه أن في فعلا أشباح لأن مفيش حاجه ملموسه اوي أو مرئيه يعني